וקטנא נרגעו לְג׳ווב ממתע, אוקי נשופו אתלתרכז כתר מן אלכיסם, נבדל נברה אלסוט, נמשי קדאם ונצרח עליהם שׁואל מופאג׳א, שׁכון פיכום יקדאר יג׳אוובני בלא מיישוף פלקראסה, נסתעמל שׁוייא מן אלתפעול, נרסם, נמתל, נضحקו, נרבט אלדרס בשי חאג׳ה מן אלוואקיע דיאלهم, ואלחשום חאג׳ה, نخליهم יושראקו باش יחסו בבאנם ז׳וז מן אלדרס, מאשי ג׳ר מתפרגין.